Raha namaky vera tandragnone namako aho da ma- na mi- mizaka aminazy hoe: azafady rô fa sy ky raha kinaniko gn'anike i, etrigno me sha rô e nividiagnanareo agn'ity vera ty teo fa soloiko azafady.